ʻAe ua leʻaleʻa nō kēia kiʻi ʻoniʻoni. Makemake nui wau e hoʻi mai a nānā i kēia kiʻi ʻoniʻoni i kekahi manawa hou aʻe me koʻu poʻe hoahānau a makemake wau e kono i ka ʻohana keiki no ka mea e leʻaleʻa ana nō kēia iā lākou.